B'a'ax kito'on tulakal janal kito'on tulakal ki', ma'an kito'on k'as ma' ki' kito'on tulakal ma'lo' kito'on, mentäkej b'aje'laj ma'an tulakal yanajij uchitun b'aje'laj tulakal yan ma' jach ma'lo' kito'on, men men tan kiwilik jach yaab' k'oja'anil ma' tan u tulakal ma'lo', tulakal janal tan ki tan kijantik tan utasik jach yaab' k'oja'anil, mentäkej kito'on ma' ki' ki' kito'on kijanal uchij xan yanajij ket ti to'on men tulakal kumentikoo' kitat, kina', kinoolaj y ki' ki' kumentik tumentajoo', mentäkej into'on xan käkänej kikinaj umentej.